Asak gafa na dlam zəba gafo tin na ruwayu bai don yuwangu na ramun gafa gayi gafa zədu na təra gayi kə dubu danamak na guma danda fudu asək mi na bandu na dlam zəba gafa gayina dubu danamak gutkuvadu na gumu danda fudu aya katkasa sen asə tun na tuwayu bai. Da a tlanu kaitun da kunu sati maagi na ɗiguu a gəshi na ɗigau a gəshi kakasəka dan na kafa asək mi wara kə gafa takwas zəba pədik na tlayi na ki lardu ngum gənawu dama. Ii gəshi ga dlamin gara arawi suu, toh se ganja a vərayi ganja a tlayi ganja a tlaye da twaksau ii karpe kwan mangitau a cacpayi, magərafcin ani <hesitation> kamanxawa ani gəmsak na ama toh se lakutu dlamen gara dayanakshi ii ri takwas zəba da capi susu gu kai mashiri ngum aman ndiwa bwi, da cacpi dae jigab a vəda jigab a kwakunu. Ari tunu da ni ii takwas zəba, da knu da kunu toh duk ndawa mi cacpi ii riwu na ramma so wane so wane bai duk gaɗa kəmo gaɗa pərdi di gu dlamin gara gawa a gəshi ganai. Toh su dagci ani an dəma ga, su ani a dəma ga, su ani, su ani na nən dəma yu na nən dəmu yu bai na dəmu nan na rami bai. Toh ndawa dai mi cacpi ritunu danamak vaɗ na dəsku zuwa dəsku na dəmu na ran gawu bai gangum na marəm gəmsak na ama cacpi "ii ri ii ri" tunu, toh a ri tunu da taksina zəba nda da vayak vayak ii kunu ɗa ka sunu aduwau se mapəndawaɗ dan pi kawa dayi nakshi fak ii makaranta da jəb kawa nda kawa nda kawa har na ramma tlanək da dengara damtau da kunu kasan na gayi gayi ndiwa da wayinakshi da ri takwas zəba tunu. Sai ɗa tlanu da bən abən da bən magəracin da buri magəracin, magəfcin akshi da bəna. Dan di ndak kunɗa ka kə yada zəba vak munduwa tatku su da ci kə dangu dati ke da ci kə da ti, toh a kunu kaswn amma shaii kə bik amatau su tambe bee ko dləgwan dagai mi wara kalkal bai ko bee wara ji kalkal bai sai da dawi rama a zəba ro ka tləri bi, nakwana amma kunu na takaɗ ramma su da takdi rama ii sau ai karak bai abən gu sau ai mandau jəb bai, abən gu sau sharr gu gatla na gəgəshin rama rama ka sutuku da kunu kasan da ramma toh dan gwa na magərafcin dayi nakshi dayinakshi ɗa mi amarya deu so a kunu kasan gaɗa dlamin gara na rama kə amatau gəna ramau jəgab rama katla da ramma dangwakshi bi men da da bikshi zəgər tawan tawan su da ram sau toh se da bar kəmarr da ram sau toh se da bar kəmarr da dawi dai nanna mota mi dangwagshi a jəba da jəb zazak rama ii təka ndiwa ce wa dadena wunya da zəgadu kasun ai da da bare wan bai sutuku fak ja barayi wunya ja ii ɗa taku wam bai tawan tawan da dlam rurau kasunu. Amma da ku gu da ji ndəma datlanu se alheri da tatki dai bee wan da dlam na bai. Se da wuti ɗa ango na pərdai na marmari na tawan ke. Toh su tuku asək mi na tuwayu bai har dadigəri aman ga aro ga nai. Su kə tuwayu wambai, ko na yuwan da tlatlaju gusku toh na rama na asək gu, na lakwtu na aman gara.